Pos kë am ëch botyë, jadunch bodyë jadunch bujyë jadunch wi'inwityë, jadunch ariel jotyë padakyë, kot's t'saj xët's jayëp padakyë koch nuk këx podyë manytë ariel jotyë kuwat kumat'snax, jadunch jedun bujyë ora ko myujë'ënë manytë ëch wi'inë, wi'ipëdënyë manytë ayëbënyë jadun yëdun.